<hesitation> Aminay any tsy de misy karazana piso maro fa piso mitovitovy jiaby fa ny mampiavaka azy fognany kolerany, misy piso <hesitation> magnagna loko roa fôgna fotsy mainty de misy piso miloko orange de misy koa piso telo volo zany hoe mifangaro aka mainty fotsy misy megnamegna.